यन तुम कन कर सकदा कि तुमते कनके पता ची कि मैं उदास वोलु ता मेते कन करीते मनोला तुम कुछ तो बात छे ची तुम मै दगडी प्यार व्यार तो नी करदा।